Fandrian̈a zen̈y <hesitation> efa izy edy zay fandrian̈a, toeran̈a raiky fangalan̈ao sasatra zen̈y, fandrian̈ao, kô fa amy alin̈a an̈ao mandry an̈abo fandrian̈a, kô fa te angala sasatra hely an̈ao mandry an̈abo fandrian̈a.